Gny anjara asan'ny hambom-po zany amin'ny fahombiazan'ny tena manokana zany maromaro mihitsy: voalohany zao gny hambom-po laha ohatry hoe olo be hambom-po zany olo mazoto miezaky faharoa olo tsy mitamà olo na tsy mitavandra nama lafa misy raha ataony fa tonga de vitainy gn'ainy samy raiky avao raha igny de vitany.